Ny loko manga maizina na ny bleu nuit ah de midika hoa fahafatesana na alahelo, matetika izy ireny anaovana atao lokona akanjo rehefa mamonjy fahoriana na-na zavatra mampalahelo, de ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia ny fahafatesana.